Moora heshima kwetea alie mfifiat mfuru mtekii yeishama fo yeshima ilifo hata mwana mtanye kueshimu. heshima yefata mkondo wayo kwasabu dakka ivoiyo ngaishi mkonana venye ngeshim nga baj nga nga ngatambuka ngakolia mwana wa mama angeule mwateshe shanunga atavakwa ngavasaru ngama naktchio nafenye nksarau io io nindo mkishwa yebidi uwe heshima mtana mtwe yeili maisha yeende yando venye teraha uloya liliye hata ukahita teveshi shar namba moja aiyale yeshiti tikira mlampula mnduma shiete heshima <noise> haule uwe uwa uwe shavandu ikumia kijijini uche kure mama shavo lolia vandi ikumie nikiliwa waambatu shokona nishikila navanava arta tamnya mnanyindika arta nazo ndusha atakola tute shida au kola nimringa uriwota fuma shule kweneimba kwakwe alete areteiule sirap pakatum urtena kaukia acho acho mmaswe teishi na fubayo na mtu mukunde nesha ndo ntukunde mama zosho twa mkunda sura voni shandwete eehh nyenyekea vana varta na wandu utowe. sijwi navanava kun kutola livosepio wete heeshima basi ukaeshekshwa atufe mama ulikale mamoni wavo shouruka epo kamanya kumbe shima indwe sana. heshima kumbe unigwa kwatamia ndo aktate chwe heshima yo mninga ndurta kieshe hesima nyemanya uningaka hata mndo kachinja mburu mwana ulokaka mangurika mbereka ka nyama waira <noise> ngare kusambio Nanyangara mya aumbere tsandu kwa chuchu weshima nyinude yeto upande nyingi sana heshiima. heshima hata kwa wana foka ukamaemi ukavarora heshima filia foma hata rerengo mfinywe fuka kanga nisha ngam matam mlolie tengem mfo mlolwakwa mndelaime eeh ariame mmekueshimu katika maisha afo nafiwemunu ukalolia tuvu manya kwamololia lanyeke ngeeshimu alukteta na fyoko makaliwa nsooza uu uu uwekam mwaah nshouku yenduacha kwalambia kila mama taihunge tena akwa sifumi mda wa shule ukafuma shule basi kutame kutete vwamama vasamane mnwavavera vwana mwa wakakushinda ndamana akuserua matata. mwana akdelifu vwa mama ule tamiana nafe yani nusu saa fo mbo kabisa uteta navo undesa sule maisha yaya edu kutinakti na ukololia ndo fulani kidogo vana ehh sana woshu kokolia mwana kivu kolevansero ulwanai chere isuruali. tehariu kujijere kriache kuungia ndo veku ve taame amevekuasia kwa mwaman sua mangaya nyalem malaya terla mwana akso jiita uliishia kila tendaya umu kusa kuva vensero weita nywele lemi kumbe uve tachiwa walikwe na mdua mtuue heshima yaya meshika nalolia lakini ukakora uwara yeshima iyama marevola ukamanya kwambein mama mmh ukwevu manyia arte mimambo enuduka ka wakwa mpente wasasi kutemkuru mveluvafo maanake samani tudarwa tuvaandika shii Shii simu shadakai neruwa meukaba simu tishi naryo mdaruro kuwete mlifu vubong malesi ya masasi wake aam amfundishe arna taende maendeleo amanye atake karbu labda karibu tusomevo kwa ale manyafo kaindika lo kahemba mwana aklifu kamduso sangaya mbo ngaandikia barua ye nia kwanya mtia ruwa korwa wale ndiendie navasasha kambe saya moshi. kamuandikio ndungusha mara ya kwanza. ya kaili mzurwa kamsua tweje jumapi- jumapili jumapili ekashika kambeza woshaan navandu alenga ndifulwa kamuandikia barua ya tale kamdia mhh eeh wakmdeke ya kaanze ifilao shindua maana ife kabisa kokoafo wamekoria misero ngi lewar lafuwa kora kwete tushiavo nivula lwepe same wale huwa amani kabisa. mndirukwa kaah katishia ka aka akaidua aflo na waraulywa kulya mbaya asoleda ruwaya. maana akambe mnteke kiwa utamekia hato kambeze wamana karika woni barua tenga mwishiu soma soba raiyambake <hesitation> ehh mjifwa mmamimba to nakolongi mmemtu mfinyia nkundi kwenda mbele lazima nshi mserwela kakaishima ale heshima kamduva kadumva mpaka kakwakwe kamdusamia kwamla manye nivabarua yaliku ntaya ame mdaa saa siru nia komwe manyeve wumfumilia yee wengave kaienge ngilia nsirimi choo kishondia kambuzi inigi izshoma mafu mnaynde kamletala labisa kabisa <noise> Kandezemi iining naku fundisha ni mfe- mfela kwa mungu alempangia kambesa mfela andika barua iyo kambesa amonika kangesa wi munika nyankundi nyalese ngesa nua aleke fe ningam ndesa ehh. kamndwesa ukarikia twei kaatao uladu kuandika tuna mama ame manya ngekali isha sina vandongg mvevaliva kambesa nshoo ngera vandu nshio keenda na munikia kakapa aibu kaili urafki wako wamtoe mvaliamo ungosena walirimfoveshinda vaigi maa kunde sembia vaka nale kalala namlolia na tarta olia mvete mobia mvete ma sister kahate tarta nivei ishooli anga mivete mwakafo mambwa ke ndo ndusha kwa chocho heshima ya mndulu iyungsha lulia ale mueshimu le tenga vinyia akwe. sheange mndeje marasausha ulongibe kiveva mvishwa kwa chocho miyaka kwehia lema manya kwam ammem mkunda japo kuwa ataleso. nia ko endekea vaakanze endemwa ali muka kabisa kanze mdundisha kindo kyo ki kikasha kikandika indok velei kiko hinkicha mamwola nye soma nyarana nandwelazo malazaba kwa zchozcho dakka ivo iih ii nchogo kwiya heshima indu kuliko yekundwa. yekuwndwa ukundwa na masanga artekte umsimama una maisha yavo wkundwa kila ndum serunya kundi mchwi kundwa kila mndu msurunya kk kundi sousuka vlao yeya mbaa ahh shamletesa mdaa kwa mdiflo lamini mmh mbyeteta na ilavandu iwo ni ndo kuvishwa chocho ni kinisho unoko kakuundwa na vandu sheikumi Kwa fwola kiadi ki kwavo maisha imyasia mhh maisha nyiasia kabisa